<hesitation> min kaa daabaaji ɗii kaa fuu nagge ɓuranikan hannde hannde, sabi nagge ɗun tawmi, mi pullo. <hesitation> nay min anndi.